Eeh! kuna tofuti ya mapishi ya mchele. Maana kuna mchele wa vitumbua, kuna mchele waa wembika pilau, kuna mchele wauya nazii, kama huu mchele wa- wa- wapunguza nezini nimipatee. <hesitation> vitumbua, wembikaa wali lakini wali wakuchemtana. Ilaa ila supa nayo ni tana ukembika wali wakwe aah! hata ukagea nazi kidogo wababuka.